Tokuolo le gunoniea mang nging kolambe keleng e tong pisuo, tetepe, tetepe koso, tekeaso, teameleng, ameleng mopuso ameleng mo tetepe, ameleng mo tetepe koso. ameleng mo keaso, melengbega, melengbega mo piso, melengbega mo tetepe, melengbega mote keaso, melengbega mo eameleng <noise> meleng bega moameleng mo piso, meleng bega moameleng mo tetepe, meleng bega moameleng mo tetepe koso, meleng bega moameleng mo keaso, meleng bega meleng mo kiltone. Kiltomo piso, kiltomo tetepe, kiltomo te keaso, kiltomo omeleng kilto mo ameleng mo piso, kilto moameleng mo tetepe kilto moameleng mo tetepe kosuo. kilto mo ea ameleng mute keaso kilto mo meleng bega. Patineng ngeuong tineng guono tang ngeniongea, geniong le gunonies naneng ka guono geniong, mongo lo naneng ginong gong teli teng le ong kong mongo. ko patineng tang nge ong tineng ka ningamong guono namo oro nango ioto kuole keliong toaneng, tang nge uong ko patineng nge uong tang tineng ka rungamong nge mpi. Tinen ka runamon geniong pin gena puon tinen karuna maloi bimbo na mono kuonobe monolo ko patinen runa maloi kon mentan beuon kon mentan banen. Ko mono mon pelen muno kata guono timaloi bimbea, oro muno guono maloi te bin ba nen nipaibe. Oia ko ti paon kopa tinen ko tinen ka bone le gunoni meo anen nipaibe, mono tinen gunoni meo na mono bone leme ko guono le gunoni meo na kuoio leme. Oro tinen ka guono tan genion pati paon oro mono mano pelen mono mange ten kon ten guonoten mogeniompin, guono maloi ten gunono maloi tena. Oro pati paon tan pelen kagenion oia komono mono mono pena, pena teman ipo lamon, pati tan koti nen kabena gon po. Lamon nanen pelen karuna gunoni amo tipale karu bonela leme mo ka geniompin, runa maloi karu gunobe oro tinen geniompin genia maloi bekon banen ne buere genion pin. Gen nena karu geniama pelen geniama kon le ma pe kon pema pe buere, ping temalbe binen genion pin noaloma. Oro mono mono ten pelen nengenion pin noalo ama kon ten panen nipaibe oro tinen ka noalo mape tang paon, <hesitation> mono mono pelen mange ten kon ten. Gulan genion pin gempi koin man bikelel nen ni buere wanen nen bena tenen ipo ibuere uo, mangeon namana opo, oro tinen pati paon tan konen ka gempi patinen karunama pin karu guono tinen karunama pin karu genekolon, oro namono gempi kolo muno geniomp tenen mono geniompi runama genion romana gunoni,-o- anen nipaibe oro pati punuon tan kopat ka mangene oro mono ko mangeten kon ten, <hesitation> ko pa man bere naman tan paon mange na pa tumbunaie pelen mambeti ka pena opo. Oro mono pena opo lamon na. Nen ni ruonel kelabu tenen neman koun man nenen, nengenion aman po kale po kai koin man pena teman ipo, oro pati paon tan pelen nen ka runa pome pin maloi bamon guonobe kale, kale me oro mono mono lo muno geniom pin mon na nen nipibe ten kere gonen opo pel ma tenen nikerioi nanen gonteli konte geneten koin nen kate geniona, oro tenen kon ten gene ten kona koin pati nene tan neuon patinen, tenen ko ka runa tesono ko mono mono ko manten tunama lamon na nen nipibe. Oia <hesitation> ko mono pena opo lampea, oro man bereti katunama omon peny opo. Oia man ko bone le gunoni meo aman tuname pielmon pa man nemamoi, mo nenanoi nolman ion pibuere koin mono tuna gunoni, aman <hesitation> ko mono bonela leme ion tuna gunoni aman. Meo namono bonela lem, ko pati paon tan pelen nenka runa gunoni meo amo ti pale karu bonela leme nan nenaleme, nen genion pin mangeon nai kelion. Nen ruonel kelabu kel nen lo nena bena genemo nen nin ruonel kelabu koin, no lainin leman in man pena tema ten ipo lamon na tai gunoni me amo tipale, oro tipaon tan, pelen ti ka mangeon ko pati man kere teman pin ni pa tere nolbe ionon ka nin nonuonon ko pat man nenanoi mo neman moi no lainin le mang le gunoni meo aman na mono bonela le me. Oia ko pati pati paon tan, <noise> kopa tinen gono tama guno tama ko ka runa kolos nabe neno-on karuna maloi bo-on banen ni paibe mono monolo muno runa kai maloi be lamon, nanen nipabe gerel tena gonen ten pelma lenen nikerial. Koin nogoa gontelil gunoni me-e tan euon koin nogo a gunoni konten genepomo gontelil maten. Oro ti paon tang pelen tika mangeon, koti paon ko tumbunaie na mana mono ninin, ninin rulnoie ten benen lo oro pati punuon tinen nin, tumbunaie tinen kere tenen. Tinen kere tenen ko mune banoi noron ne kuolbe, banoi noron ne kuolbe el tema komune gan polone pibuere karu kere banoi bankel a latu, mune genion pin ganpolon pi buere genion pin genia nati karu e banoi, pel tema pelena gulun ka latu pelena bankel mea ko pati nen gampolon, tan pati paon tinen gampolon tan pat paon genin karu kere, banoi nanen ima el tema pelena gulun ka latu pelen bankelme. Tinen ganpolon komune kere banoi nanen ima el tema komune kere gulun ka pulo koin mune kere ginon nanen i buere, pelenin mune kere nanen ibuere kere pina latu we mune genion pin geneme rone pako tinen peto ronema, men pin pa peto ronema me pin pa pe to ko banoi gal meion komune ramboro olialmoi mo. Riaten noi karu nen gene banoi genemo lo kere mangeon na a to sole, mangeon na pulo ere kale ko mune kere banoi noron ne kuolbe ni ban kele ko mune nanen kapulo pelen mune bankel, mo nanen genia polon nati anen neuon ko mune, kere banoi nanen i pelane bankel ko mune genion mangeo na kelion mangeon, na kelion mune genenio rone ma pin peto peleninin genematan ginon banoi roniama kanen ne buere genion, rong kanen banoi mana latu ela na munela geniame. Oia ko mune kere nanen ipelane geneme ko mune, genion a raibe nin rioten noi mo gulan kanen banoi bunol kel kuene banoi-a telebi-e rone sembe. Karunen batelevi le mo mune ti kere batelevi le mo roni komane kere tone pina rong karu pul latu me-e iname nanen geneme karu nen kere gene nen noal. Lame mune nol moi on karan eom, oro mane kere ka al lete ko mune gena gona pel gel gelabe mune genia gona pel gel abe, genia gona pel kariabe banoi nome iswe iswe, lanen lanen mune banoi nome iswe, iswe guono pela buere be kuan song nen runia be nanen tenen i buere muoe gene latu pelen mune tenen kuanson karu runa buere be, be karabia ia ko latu me inanen geneme mune kere genion pin kere geneme roni lanen ko maneti kale kale pe ma pel kai pulote nanen mangeon na kolo, oi monoloi kobia kolrogoa pelen mune banoi gembe ti tento toti. Pin ganuol mo noanun omol men ruombolo ma poku ka pulo tento to ti koun nen nolma neno ne buere pelenin mune banoi bungolo pelena.

Gi gombati kaman nete kerama kerene mo kerene, oia koin nen nouomann <hesitation> nanen kamon in nonuon man mune genion aman rong oia karu man kenion pin kere teman me kere noelabe kene kolon kene me oro ka man no bia, kenion pin kenion kon na mune. Oro kaman ka kelama keniama kene ten kon gerel kulon ti ompe pina tinen geniama gerel kenia panpon pielma oro karu mang no biainile gunoni iel neng natinen geniame tang. Lemon kere no elabe ba man oia koman panoi gane pe ganepe ial amon kenion tan natinen, karu man kere no elabe ba man ko man kenion pin noalo don tan lenon nen nining genion pin kere banoi noala, al genion pe noal genion pin no temalabe son tan ganuol tema ta bielome tan intekate intekate, oti tan komane kere meo wewe ko mane teme ion mune gena se kolo. Mune ganuol me kon bielome mono kere karu noalo al laman ko mane mune ninin banoi pial ko mune genion a raibenoi noan kon neuon lamon nanen ko genion ron kaman kenion kon namune. Ko mune banoi pial nanen ipelane ko mune genion pine notemalabe roni gelo tema tason meako tan ime moalo gelome ta intekarun intekaru koun mune genion arabenoi ron ko none kene koin rabenoi ne rong so oia nono kene ko mune banoi geniampe geniampe. Mune banoi genia kumunabe ko mune banoi genia kulaloi binbe binbe genia kulaloi kulaloi mangeon na komali me mangeon na usuo me kulaloi bea bin usuo me komali, ekoloal binbe binbe. Mune kere banoi geniama roni koin mune banoi genia kanina tena albe, kapiko-o se <hesitation> konugeie. Mune banoi geniama e koun kere e ronia koin mure gerion pin ron sembe koin gerionpin bai potoma mure galen tabula lese koin baipoto ma berege le kanina, galen berege. Kulaloi opi piti ko mure kere noino pelane koin mure balama piten koin no gerompin bai wigonu. Namon gilen keke. Gilen keke mangeon na konuge, oro kere albe mo kapiko pelen mure bu pima le biso <hesitation> koin kere bai gerama roni koin mono mono mure kere geriama roin koin mure urokun mure urokuon nin telebi nogerionpin ron se nogobe pel mela in bale kuon rael kuno me roni gerene lo nogala geua telebi pi pikele. Gala telebi pi pikele roni pelenin no uro pel kuon in bai teno uia mogank uon me-e. Ko maneti kere gankuon me marobia ko mure lamon mana tinino. Oro mure gono pelmela mangiano puia pelenin no teno mo runetini marobi in kere bisomon na gankun pale mona koin no gono pel mela gono pel mela pelenin no gilema me. Gilema mangeon na konuge. Bupima gerion na albe geria pima gerion na ta kapiko. Mure kere roni kere pina pale kuona komure geria kulaloi, ko a kulaloi bopiti kuon nano goka be tan karu bopiti kuon mone nin telebi na uromon kuona mangeon na parubu usuome komalime-e balama pako piti kuona karu gel ma petan pamon rellen le on. Lamon nano gieroma opelano plala rong mana mape tan po piti kuon. Koin mure kere balama roni gelma, gelma me ronia ko mure kere roni song oia koin no biso gal kuon na palemon pelenin no romon pelena pin munela noal a ninin noala. Al mole tano nano romura no laik le a lano nomoi komure gel me gerion onena ko mure gerion pin ron kuon mone nano uromon romon pelein no go-ol elmon gerion pelenin no pelenin no bala kere pelen ruobolo ma potan na gelma tikuon ruoboloma karu pla kuon telebi mono nano we mien pima <hesitation> kere piakuon mono nin telebi. Kolo no gerion ping rankalon oma petan poti kuon mure rankalon oma petan poti kuona. Nanoe gerion pin gelma bi gere gerionpin gelma ko mure kere rankalon roni mure kere mienpi roni miempi telebi me nempel i po elmela bala e. Bala e temote pe pelen nano batelebi le ma mangeon na tambuol sembe boti tambuol bin biobu, ere na gopulu kariabe le a kolo-ol ko gerel a bonion bobe tebe ko mure nempela, nempel me gonon gonon me koun ron pipia pel ron kaimape, ronkai beraroi be nate be ion me rombe balabe piti a e <hesitation> tamono konona nama nino balama. Ko mure bai balemon le pi bai gini beraroi be men elmon. Ko ginon nolmon namon nempel men rong beraroi men geron pel ma-a tamono mone on nampe-a oia.

Koin no gerion nemen gene geronpin mane kere anen iono lal koun mure noanuna mure go televi me-e koin mure go kunina ye be binamb, binambe koin nogoma piten koinama koin no robo kulaloi pei gelabea, robo kuiaioi pei geiabe mure genin tai ruiuobe goma goma gerion rong ruiuobe bamon nen rombo kulaloia kulaloia pel gelabea ron ruluobe robo kulaloi pei gelabe in no guono lanen son. Mane kere nenin kolon banoi noai. mane kere nenini kolon banoi noai ko mure nema gerion ro oai <hesitation> karu noanun okai kamina ie son anen ina nen banoi noai mure gerion, mure gerion a-a goi tang tina bai pelantan kanen pinai noai gerion rone nano nin kolon noal. Komute kere gobe kei kai namba mea romana na nin kolon nanine melenbega mo omeien melembe mo teren, ere melengbega mo omeien, melembe mo teren, ere melembega mo omeien, melembe mo teren, ere melembega mo teren kosuo ko mure gerion kon mure ro boma kon pei gelabe binion bin mangeon, melembega mo omeien, ere melembega mo omeilen ko mure robo ko pei gei abe biion ko mune ti banima Ko muge ka gerel bani mong gel gul gulung lemang gel rane ma, mure kere noanong amame ronia ko mure gerong anen kinike gi kini agonu kong pela gel kong. Pela gel gerong rong onga pegina ko onge kilnge nge polaive mea. ere mae kere pena gonu kong itema pikapeng ko muge banial ko munge banoi gilne, gilne polaive me, banoi genang ping gimboralveme karu geniong pinge, <hesitation> ngoanong ong karu rane keke anenga gemeti oti al mole na reteng renre, ere ral renre ngo laikilemang karue neng banoi ngoial laneng oia. Komae kere mang geong na iots keliang ral, ral peleng mange rel mueleng iong oro kere ring riateng. Mae kere ring raiteng ko munge giro geneong rong manga ring riateng peleng ring lapun. oia nano ral mure no laiki le ma pano oro re ri lapun mure no laiki le al ano. Ko munge kere ainong banial rune ko mure geriong aneng rong oa nge ngo anong mea, omame pa go mea karu kengiang ping kilngem kilnge nge polaive ere ngane munge banoi gimbora, ko mange kere neng ngel mue kere geniong ping gimbora roni ko mue ranekalong a mue ranekalong, peleng ing mue gane mue kere karu genong banoi ko munge ngo ta leno. Le kaninga me nano gelme neng, munge geniong ano rong tae kunoi ere teial ere tepal ere papa muage ngo mure no ta munge ngo ta leno nge nge na ngoal lano. Munge kere ngo ta leno ginong banoia koiung mure giro kere teno pitai nanga koiung mure nen gavinoga ka al lano mole naneng banoi ngomal, ko mure tenome, tenome mure teno karoi ipa ikiana karu nobai biso gal al ano mole nano geniang na neng banoi, bani piama na banoi ngo mai. Ko mure kere bai ginong bai pelane oia mue kere nge togome neng banoi peleng ino tonome, tonome peleng mure gabina meng ka al mole lanoa nena te al mole lano laiki, nano nenrong kaneng banoi ngomal ko munge kere ginong banipelane mure kere ipa kela karege kong koiung mure bai, mure bai karu biso gal al mole lano naneng ngomal. Ko mure gere nano pelane gurung ka al na mana meng kamol ko mure gabinogalve kano pilai. Mure kere biso gal al na mana meng song kamal, naneng gomal peleng mana meng song, mure kere bisomang naneng banoi ganuol ma giang giang, ganuol sembe giang, giang ganuol temalve giang, giang ko mure nema geriong tono laiki le neng geriong rong oia. Mangati mana kati neng geniong ping ngoal meng lano meng genionga. Ko mue kere ngoial lano me ronimea koiung munge ngem mure nema geriong aneng geriong rong oia. Iota ti keliang meng angoa. Iota ti kiliang meng angoa. Iota kavina kamang ngo, ngoal iaio ko nango ngang manal io song ko iota kaivin nga kamang ngoal laio lema pae ngoal gonong, gonong. Ko mure nema geriong rong ae iotati keliong meng song ango kati ngo ngoial aio. Koite kere ngoal laio ko ngo ngeti ngomal meng song kengiong. Mure geriong aneng geriong lamaing kavinoga. Komange iote kere mue kere ngo molemetang ronime. Ko mae kere a, akarege kong teng no gerionga ngang kong teng. Na ngenge teng banoi geniang ping bialo temalve tang. Mange nang kong teng mure geriong aneng rong kaneng banoi geniong ping gambuse, na gerama tang bulokima mure bai gera te motete mote mange mure kiripane ginong geriong aneng kong lamang nano laiki lemang kaneng goal. Naneng goal gonong gonong. Ko mure ta ginong geronga nga ngoneng kong piti ngang kong talong kaneng banoi ngoal meng lano. Mure kabiina ka al lano karu neng ngomal oia. Ko mure kere mue kere ngoal lano roni ko mure gabinogalve kanopilai kamang neng ngoal. Mae mana meng ka al peleng mure gavnoga meng amang neng ngoal meng ala no oia. Ko munge kere kiripang kang teng mure ta kere biso nga ngo neng ta naneng gel balo, balo gomame i vere vaneng me Ere gel banoi teneng me tang mure ta gerong aneng gerong rongoi ti io to laiki le ngo ka ngo ngoial laio lamang ngi ngoial gonong gonong. Ko mure talong geriong aneng genangrong kaneng banoi unrung kuonive. Ere kaneng banoi gerap geniong pinge ngo rigina. Ere kaneng banoi mange ima kela karege kong teng, ko mure gerana meng gerionga. Mure gerianag ping no gerong pin, gerong pino gera keke kaleng, kaleng, kaleng, karu neng geniongpi karu neng kere bani al ko mure kere karu gel kek ko mure gel keke meng bie ineng go leki leme lamong karu ti kere kiri pang kong no ta geriong aneng rong kaneng banoi ingoial ko mue geniong rong oe nang panoi ngoal lano rong mure biroko rea na mure geriong ping felma gonong gonong gonong onanga. Mo mure nokele morana anang, mure nambe peleing mure geong karu bai nokel morana aneng karovu neng geneme. Ere geriong pinge nokel gonu aneng mona ni kerie karou neng ngelimang. Mure gerama gerionga. geroping gerang aneng gerong rong. Mange ngane ning munge geniong ping binikel suku ko mure geriong aneng geriong rong mura no laiki lete suku. Munge geniong ano rong mura munga ngo laiki lete suku ko mure gerionpi nokelte suku aneng. Ko mangea lelavu bano peleng mure nema geriong rong mure kere biso piti al na mana meng kamal piel neng ko mure geriong aneng geriong rong. Karu neng bana mure kere geriong aneng mure kere geniong anogeong kaneng munga ngo laiki lete suku. Ere ngo laiki le ganu monu ni kerie. ere ngo laiki le, ngo laiki le tepelne. Ere peleng pling nange ngo sali letema peleng mure bai nokelma. Mangea lelavu biteng, biteng peleng mure geriong rong karu bai. Nokelma aneng karu neng geniong ping karu ti gerang anang po apang peleng neng ngelalo menga. Ko mure gerama geriong. Mure keriong ping baia pa piteng piteng peleng mure geriong anenggeriong kaneng ngo mange apa pi na mandro mangeong na lelavu ere kale kale peleng mure geriongpi neve neng. Koling nengkong muge mange gane gi mure ini neng kaneng banoi negiong ping ngokel ma ere kaneng gene kolang karu neng, neng ngokel neng piel almole. Ko mange mure geriong pinge tine muru kere karu ngoal koiung mure giro ne ne lelavu neng. Koing neng geniang oite, geniong ping mue gambinoga ka lelanmbe nano nembe neng. Karou neng geniong ping banoi ngokel kale, kale na neng ngo laiki lema. Naneng ngendrong lama. Ko mue kere apone pi naneng ngendrong lama el ipo pineng geriong pinge Naneng geniong pinge inima munge kere geniong ping opo prieng inima koiung mure geriong pinge bai ionga na no laiki le kale ma pineng inima peleng mure geriong ping bai gerong ping nama le lelavumbe. Ko munge kere geniong pite, mure kere kiripang kong ko mae kere mandro mati kere mandravi poal lanoa. Ko mure kere karu kerong pi bai inima-a. Ko mure ti kere al mole nano no laiki lemol song mure nano laiki lemong karu no laiki le al ano. Ko mure nenang kerong rong mura gang kale me, gang kale me ial mole. Mure gerong rang pangoi kul, mange al kang mangote kong la kulaloi, al kong mangote kong la ke kaika, al kong mangote kong mang geong nailoipim mure geriong pinge ri tono ka bua. Ko mange al mango to kong la keko a bua ngo laiki leme. Ko mure al kong la bua kong mangote. Ko al kong la kaniga kang aneng kong gniteraronga mangote, koe mange al kong la kulalui kong mangote. Karu kulaluimbe mure geriong rong mura rong gang kekeme peleng ko mura gerong ping. Manga kama, manga ka mana Mura gang kulalui kuang kae ka kekei. Lamang kere bai pi al kere gama me rong val ma me koiung, mure geriong ping mure kere bai gama me karu ti, geriong naio keliong ka keke konga bua kong, konte kang kulalui kong kote kang keke kong ganeng gireraronga kote. Ko mure keregama ronia ko mure ginong bai tenome, tenome, tenome karu tike te temalvel ma-a ko mure geriong a ngengane, mure geriong tenga raive teng. Mae raive tengo. Mure geriong aneng geriong rong pengina kai tengo pangoi pialo temalve el keke aio. Mangek tenganivul keke aioa. Le temalvea. Ko mure gerionga raivonoi ging kolang tereng ere nging ameleng. Mure geriong aneng gerang rong pengina kanang panoi pialo mure kere pi na al luol ko mure rang raivonoi nging tereng kosa, mangeong na keaso, mang geong na ameleng oro mae kere ka al luol peleng mang geong nate koloiai tetepe ere tetepe kosa ko munge rangraive kong nging giong. Karu rone garo pane, ra garo pane, ra garo pone piele temalve ina kekemea. Ko mue kere giempel temalve roni ko mure nema geriang, mure nema geriang rong aia piso kie le temalve talia el keke awa kange kere kenga kek Mure kere nearo lempe iong pi na tineng gena kaniga gae bialo temalve mure kere nearo iong lempe iong pi nati neng bialo temalve el keke ko maeti kere vaemo ko mure ginong neiaro lempe. Pe na pati ne neng ne ngeng ga mone banoi bialo temalvelma ko mure ginang nearo lempe gerong rong kani gerompi bai ginang ne neng mure neiaro lempe geriong karovu ginong bai ne neng karu neng banoi genling pinge no genong gera ti keke ome neng ere gora ti kulaloi bombe neng karu neng ginong ngolma ka genema. Ginang bai gileng pui pe mona pi nati neng ngeno tang banoi galo rulma. Mure ginang gileng pi ama mona. Kereng rong toka mure geriang aneng rong ta kilong paloi kilepian bi pi al, pi al bila ongoa li nati nang kenang pinpanoi uro kuoniveme mange ia raive ko munge banoi ngo al mole ling urung kuo nive. Ko maeti kere valma mandrovia ko mure ti ginong banei kulaloimbe gera kekeme kuang song oneng gerang rong mura kae ginong gerama oneng karou neng geniong pinge ginong, ginong binso pia mamona song pina tineng ngeno banoi galovi me tang me pina tineng ngeno banoi geniong ping ngoal gal ma. Ko mure nema geriong rong oia iota ka kilong te ngoa kiong keaongpinge Piso pia pemona song pina ti io tengu tang pena ae aole le davelmame pi piolo temalvele keniong pinge tenang ipo kongo piso pikelma me oia. Koling mure seriong ping ne neng ginong banoi ko mure ti kere omati kere valmal tang bulokimang peleng maeti val mal le kula luiei tang bing komaloi mo binge mangeti ka usua ong oro mange ti val usua mo keke la. Oro mangeti val mol tang le ke komaloi me le usua me oia. Ko mure baia mampe tanga. Mampe tang pe bunokimanga. Pamang mure baia ma tang peleing ial. Mueti kere ginong bani ala ko muete kere genong banoi naneng ivereve vanenga pineng karu goneng pel vereme ere vaneng le gunopu ano ko munge ngemeo munge ngo ta-a. Munge ngo ta leno genian rong oia teial ta-a le keke mea nane kerame manga. Ko munge bgo ta leno le keke me nano gerame oneng ko mure kere ne neng, ne neng banoi mure kere nano pelane mange rone ring mure gurame roni ginong nanopelane koiung mure Mure kere nena leneng <hesitation> nengpi naneng geniang ping ngtoltano mo guilang ngano ning kolang koing mura gel ono ne neng kko mure ti gel baro le, barole gel ave bing kolang bi teltel ere teltel kosa ere keaso gel ruole pineng leve karu atane ere arane ere agol ere aolial ere ariateng ere kevek naneng ima kaneng koiung no nang gel, nang gel, nang gel nemangtang ola. Koe mpat patim ne kere ngeong tang gena ma geniong koiung manga kingong ngo biainile manga kingong kiong pinge kontai, kontaie buela navembe tang biel neng tang evong. Ko kiong kontai gunonai be tang biel neng ngerong pengina, pengina, pengina namang kamang manga namang mang. Ping manga te mang ke ngene oia. Ko pati kere, mange kere manga ke pangi pial nge gulang ngi patere ngalve ko oia ko munge kere ma mangeti kere ial mole ko muge geniong ping gane temote. Muge gane temote mangeong na turuvume lamong manga turuvumbe ibe bikelel gonu gi gulang ngipaterengalve ngo laiki lebe. Ko mure manga kere nge gulang ngipa terengalve pangoi pial mole ko muge kere geniong rong muga ngo laikile Koluing manga ngangie munge gen manga kiong pi pungo turuvume ema eal mole ale. Oro mae ere ka turuvu bete komange agol ting mute gerel going gote na oro mae tane ting nanga keniong amo tong manga ka turuvu bete kote pai kopie lma me pialme keriong amo keriong tong sapo ka turuvu bete te kakelane gerel koiung ko mange tone ting mute melalo ko nanga gerel panoi sualne ial peleng nanga panoi sualne kuang ampe kuang me pi turavu me ganebe, pi kiniong pinge gane ave me, gane ave bimbe bimbe. Ko nete kere karu kang kukoia bimbe bimbe bamang ne kereng pobe piko la aloia. Ko nete pai keriong po kukoi bimbe, bimbe, bimbe karovue kisua kae kulalui lebe karu nete nendrong tambe. Nete nendrong tang kulaluia na gisuave gonong oia. ko nete kere keriong pinge tang kulaluimbe toni nete kere tang kulaloi novutalo le kanigaimbe ko nete nendrong kelisua piel mang na ni oro nete kere, nete kere noal ane pelenga te ka kang pang meng oro nete pai kuogo pela kulaloi mbe kuang song ing pai kuogo pela kekeme kuang song paine no gunaka oma pial le lemampe kuang song. Karou mana oro te gere kang pang meng peleng mange ka mana oia oro nete pai kam kuang song. Te pai kama kuang song karovu mana karu mana pi al. Ko nete kere pai kampe kuang song ial ko nete kinong nendrong piso pial kuang. pai le kulaloi bimbe, bimbe, bimbe pai le kekeol bimbi, bimbe, bimbe nete nendrong pisa pako pial mange mana mana oia. Koe manga kere kengiong pinge temang kontsi te gunaipe tang pinati biel neng teng manga teng kae gunonai mbo teng biel neng teng ngipaive teng oia ko manga kere temang pe tang pielneng ngevonga. Manga paneng kere ngo laini le pa ngen angnoi mo ngemang moi koiung neng mang ngemang moi mo ngenangnoi ngo laini lemang peleng manga penge ma ion. Ko manga penga ma iong kengiong iong oia. manga penge mampe iong piel neng tang ngevong pati neng genama pinge maipe nate-e keliong ping keteve poma mampe mea oia ko manga kere pena ngo bi ani lema pena, pengina, pengina, pengina, pengina, pengina namang mang ko mange agulang kong teng talong. Nata naneng peleng manga ta kiong lamang na gononai be biel neng evong peleng na mana kave omang koing neng kere ngo loini lemang peleng mango biaini, mang keong ping kontainma pengina, pengina, pengina, pengina namang mong. Oia ko manga kontai manga kere ke ngiong pinge, manga kere mang namang manga teng mang gemangmoi mo genang noi kere nge, nge, ngo geniong ping ngovomang ogunonai mbe bi nati biel neng tmbu nae ngamang ngovo mang ngenangnoi mo ngenang moi koiung mang ngemang moi mo ngenang noi ngovo mang koing mang pena, pena, pena namang kama mang kengiong ping tungaa teng piel neng ngipaive. Manga tungama teng piel neng ngi paive teng lemang kengiong pinge pengina temang ivere ua kengiong na manga. Manga pena temang ivere ua taimang nae mang ereti ka gerel pena oro na ngenge ngi ronelve geniong ping kere ngo, ngo, ngovo mang, ngovo mang ogunoni me aneng ngipaive kom mneng kere ngovo mang peleng ing bing kelel mang koma pengina temang teng gerel monga teng nge ngenga teng manga teng. Ngi pelna temang teng ivere teng moa teng ua. Ko manga gerel kengiong ping temang, manga pena temang teng iveremoa ua piel pea. Pielmang naneng geniong pinge ngovo mang. Neng kere ngovo mang koing mang pena, pena, pena, pena, pena, monga kere pengina neng kere ngenge ngi ronel kelavu kere ngovo mangoe gunoni me aneng ngipaive kunanang kere neng geniong rong oia karu oro pati, pati punuong tang ko pati neng ka bena teneng genene. Oro manga mateng ngin nging runaie beneng manga pengina temang kengene piel na kere mangeong nae keliong. neng ng ipaive kere bena poto gunoni aneng. Neng kere ngipaive bena poto gunoni aneng peleng ing oma peleng ing mang tunga gunoni aneng ngipaive ing manga pengina. Pengina gel temang teng ivere ua kengene. Pengina temang teng. Oia kona ma neng kere ngovo mang oia koita bolela po mampe na tima mang ngine mang, manga pengina temang kengene. Pati mang kere temang ipine vere vamang. Koneng ngi ronel be kere geniong ping ngovo mangogunomi aneng pelelng ing mang kengiong ping tungama ko pati mang ngipa tenengalve iong ong kangi nganguong oia koiung nengo geniong ping ngoalo mang genion rong kamang pangoi ka ngeneng kempi. Kaneng ngovo mango gunoni amo tipale. Ko manga kere pae ngeneng ngovo, neng ngovo mang me mang tunga ma ko mangati pangong kiempi kiong namang ima el mela-a. Ko anongo kale kale me keompi karu piso gal ma pako naneng ngi ngi rone neng ngi ronelbe ngovo mang ko manga pisa pako pele, pele kai tabaol be naneng geniong ping gembe lamang ngobe lamo tutuong, ruruong genion rong karu neng gempi ko muge kere gempi koing muge geniong ping banoi naneng ipelane ko ma kere muge kere geniong amanga geniong rong kamang kiong pangoia pe pel vereve bamanga. Ko ngonge ngo making oe, ngo nge ngo making oe kaie nambaie be kong naneng geniong ping geong rong karu neng roniu kai nambaie. Ko muge geniong amang geong rong ngonge tongi il namba ingame. Ngonge tangil le ma pite meleng bega mo pisoa ere ma pite meleng bega mo tetepe ko munge ere ma pite meleng bega mo tetepe kosa ere ma pite meleng bega mo keaso. Munge geniong koing monge kere gempi naneng ima-a ko munge nge neng.